Raha koà zaho raika tavela agnabon-dangitra akagny, an-kebakeban'ny lanitra akagny amandià sambon-dagnitra akagny, akao aby si hanigna ziabiziaby. Aha! Homan-kanina alongany anio ka mandra-piavian'ny olona zay ande hagnavotra anahy, eke zah mibonagny maso misotisotika mizay magnodidigna ana; sy mbola tonga olona am'zany, de mety hiafara amin'ny mandry haniko agnatin'igny akô.